غاح انصحو يبدي بالتمارين البسيطه مثل تمارين الضغط وتمارين القرفصاء وتمارين البلانك ورفع الاوزان الخفيفي و يظل يكرر التمارين ويزيد الشده شوي شوي وهم لا ينسى الاكل المليح يكون غني بالبروتين والنوم الكافي ما يقل عن أثمن ساعات يومياً